Kuareta ko opaete ou, ipeakaindive, mbaetï ïru ipeaka, llave, oipea, oyepea vaera oimeñotaï ipeakaiño guinoi, mbaetɨta ambuaevape oyepea, jaera ko oyeapo